Ja sa´a, sa´ayo kuu ja arroz yo skasuyo taayo aceite skasuyo arroz naya jakuni sava na kasu va´a nao tinanoyo, ja´a tikuuyo, ja´a ajuyo taayo te yuate jiso ni cho´o arroz, nu arroz ku taayo ntuchi tileu yuyule ka taayo in zanahoria, ja kua kuun taayo yuka ar ku sa´ayo arroz kuiji, suni arroz kuiji, aceiteyo taayo tao arroz skasuyo te na yo in tinana soo te kuuni arroz kuiji.